Za zao mbola tsy nitsidika firenena hafa ankoatranle firenena misy ana amzô Madagascar, fô andro hafa akagny ndraiky za mazava oazy kô manambôla kô managna fahafagna de tsy maintsy ande hitsidiky firenegna hafa, <hesitation> Koré zao ai, agnisany firenegna tiako andeanagny, de <hesitation> Rome koa zô agnisany tiako andehana de <hesitation> maromaro ihagny koa ankoatranizay fa ho itako eo fogna.